Chile ni koktwmao Mapuche hai khe aswk borok ni tongmung Spain ni hayung ni borok rok ni thani tongmani tei swkang ni thani choba khwlaimani kok tongo. Haste atharosho atharo bisio Spain ni yakni phiyogwi mankha aboni bwskango Bernardo OHiggins wngkha. Chile hasteo raida chayatwi tongphaikha unnisho tiyatur bisio sengkrakrokni coup tei aboni ulo Augusto Pinochet ni haphangni mungwi. O haste unnisho nobaaui bisio democracy ni thani swlaijak kha tei aboni ulo khe South America ni jotoni slai kwrak tei rangchak gwnang haste wngwi thangkha. Chili bini swngcharni naithokma bai sinijak aboni bisingo Andes hathái tei Patagonia tongo.